Chetlomoo jun chek xtinb'an uche junuche jun chek xtin b'an rech rechchjaay mu rech wa'chi' <hesitation> kin chuknik e xtin chkuj ri ulew uche'xtk'ob'tlo jun wlew wachi'xtintik e chnooj mu xtintik knaq', xtintik jaws tin wawaj, nab'ey xtin b'ul ri ulew, xtin chkujsaj ri ulew rech utz laj ulew telik, tek'chi'xtinwawaj, si chnooj, xtin wawaj, xtin taqij ri ija' ri utz laj ija' che ija'tchuknik, rech qatz utz laj chnooj xtyaa xuq kee cheri ab'oom xtiq ya'qaj txe' tchuknik lo ri rech xtk'iyik ri chnooj tkaal xtiq ka'yij xtiq josq'la' e rchi'taq ri k'ulb'at pu ri ulew tek'chi'xtiq jos ri qóos pri chooj, rech qas ixq'orik rech nim xtk'iyik ixtk'iy k'chi'xtiq ya'lo'k riij xtiq k'uxla'j ri ulew ruk'ruck'rech qa xtq'oosrik are'k'ri jun chaak tlo xtiqb'an rech de tmoltaj k'chi'nim ri. Ri ixim si chnooj xtiqtik no'j xuq kee chpom ri ri <hesitation> chnooj rech qatz nima e <hesitation> che ri xtyaa' ttik xukee knaq' ruuk'ixtik q'ooq'chpom e <hesitation> k'o y xuq ke k'o ichaaj ixtikik chpom, rech ntonces jun ulew k'chi'ju nima chaak jun ulew no'j qatz nim che ri xtya'la' nkere'xaq juun jun che ri xtiqawaj, k'iy <hesitation> che ri xtyaa' chpom rech k'iy xtmoltaj qmal te ya <hesitation> xtjach'taj ri chnooj qmal are tlo'ju chaak ri kwaaj xtin b'an ju utz laj chaak rech ri chaak ri kchuknik chqe rech k'o che qe'xtiq tij rech qa chee e <hesitation> wi'j xtiq ch'up xuk'jun chaak ri' are ri'ju nima chaak qaaj, kwaaj tlo'xtinb'an rech k'o che xtiqtij rech k'qq'oq' k'o qxim k'o qnaq' njeel che ri xtchkun chqe teq tiij, rech kuj k'asb'ik qa xkuj chup rom wi'j.